Allora 'a primma cos che facc 'a matin appena m' scet, mi faccio 'na grande tazza 'e caffè, pecchè è importante partire cu 'a grande giornata. Poi io <hesitation> faccio il venditore, quindi mi organizzo tutte le cose p' cercà 'e fa veramente una grande giornata e p' fare tutto quello che devo fare. Io <hesitation> dalla mattina alla sera sto semp dint 'a 'na machina, quindi faccio migliaia 'e chilometri parlo cu centinaia 'e person al giorno, faccio tant 'e chelli cos che nun può nemmeno immagginà. Posso dire che la mia settimana è molto molto piena e impegnata. Tra <hesitation> i giorni di lavoro, tra le riunioni, tra email che rispondo e i messaggi e cos varie veramente è 'na giornata chiena chiena chien. Ne approfitto nell'ora di spacco se tengo un bel cliente e m' pozz andà 'a piglia l'aperitivo che è 'o mument chiù bell dà jurnat. Poi dopo facc chest dà matin 'a sera. Quann m'arritir poi cerco 'e fa di tutto p' sta cu 'a famiglia mia pecchè è molto importante e poi quando finisce la settimana, io il sabato e la domenica me lo dedico totalmente a me stesso, nel senso me ne vag 'a fa 'na bella camminata al mare ch' m' piace 'o mare. Teng 'na varchetella piccirell, arò m' mett ngopp e m' vag 'a fa pur 'o poc dà pescatella. 'A dummenic mi dedico alla famiglia, cioè m' piace cucinare, m' piace un pranzo i miei figli, 'e figli meje Inizio 'a raccuntà tutt chell che ammà fatt tutt 'a settiman, quindi io <hesitation> la mia settimana è veramente 'na settimana a me piena piena piena. Tra tutt chell ch' teng da fà 'e fatic e tutt chell che c' sta da fà p' 'a famiglia, veramente pozz fà tanta cos e faccio tanta cos. Nun m' pozz permetter 'o lusso 'e m' fermà, cu tre figl, 'na muglier, nu can e tutti gli impegni che tengo, veramente è proprj long 'na sittiman.